بالنسبة لي أفظل يوم في الإجازة الأسبوعية والعطلة هو يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ما في شركات شغالة، أغلب الوظايف تكون إجازة، كمان في صلاة الجمعة، ودائما العائلة يوم الجمعة تتجمع مع بعظها، والأقارب يزورون بعظهم، هذا بالنسبة لي أحسن يوم.